يا صاحبي كنا بنكولك أن بنتمنى أو بدنا ان نكون نتعلم اللغة الانجليزية، إنها من أفضل اللغات وهي اللغة الدارجة في جميع أنحاء العالم، اذا ذهبت لأي بلد كانت لا <hesitation> يتحدثون إلا باللغة الانج- الانجليزية هي أفضل لغة الحديث حول العالم.